Shinkafau kala kwan, atu gaayi nu wanda ndam du ii kunu buhu atu sanu naa cikɗa bai nda de da nən nda mau ka de ka ngalfudu nən kade kampa dawi ci nən sanu daman atu nda cikɗagara bai kade kampa dawai ci nən ka vəyau, kancu aarrawa nən ka padu nən ka nibbkau naa bee dama bai aarrawai dara ka damudu nən ka paa du ii aɗa akka nən kakə naawangara bii inde naawangara nən bai kami ka wərr tudu sai ka zati mandaci, ka zati ciita ci, ka zati magaci kanpudu naa mərrak sunu aarrawai kenan rigatu sunu wanna aarrawai damangara sai kanai mii wanda kaden ka kopp lau naa karren fanke ii ɗagayi nən kampanaa da wigu nən ka pii nə əkak ii kun dawai, ka paa na mərrak gu ii kunu dawi gu nən sai ka wudi naa albasarr ci nən sai kaki mərraka ka pii ii kunu dawo gu sai ka zati naa karre dləgwan ci mii wanda kai ka dlamən gara ii da dləgwanga nən sai kami ka pudu ii kunu, ka paadu ii kunu nən, ka rəɓɓu ka rəbbu, ka rəbbu mərrakgu kaika kauyin gara nən sai kamai aamci ka pii, ka me damci ka padu ii kunu nən ka cim naa miya dawigu da sunu ka pada nən sai ka ciimdu, ka ciim naa miya dawi gu nən sai kaivi da zəbbayi zəbbayən gara nən sai kamai shinkafa ci tunu, agwi arari wa ci tunu mi wanda kancu ka pii ka padi nən aa niya naa dawi ci nən, sai ka pallu ci naa jəggab aniya dawi gu bin jai kan ka piidu dək ka padu dək nən sai kami ka cimna miya gara. Sunu ne atu ne nda nibbka karre dləga wan naa agwi arrariwagu, naa karrə dləgwangu dək nda nibbkai ii da gayi sune nda daura gara mii wanda nda ribbkau naa tamke naa tamke. Kəma kwan nda dlammau kə aabən agwi aarrawiwa kə aabən agwi aarrawiwa kə aabən kuma nda de du nən atu gənaaura gara dama atu aa rii fanu gangamin ne agwi aarrariwagu ka dedu nən naa cikəd ka ciikɗa naa gugwi yayin kunu ka ciik da nda ba wanda bəlam bai aa kunu ka ciik ɗidu nən, kam kampii au, kampadu nən ka dew nən inde kai nau an ii vənnyi nən dugo ka viya naa atu, inde ii vənnyi dugo ka vəya naa atu. Inde kayadu ii dərrəɗ nən to sai ka maki bi ci bəlan ka ciimdu ka cimmdu nən sai kaivi naa atu, ka de ka paa du ii kunu dawigu nən fa ka niya naa aam ii kun dawi gu, ka niyi naa aam ii kundawi gun kai ka jibbna saa nən kamai aavən ci ka ɗawi aavən gu ii kunu dawigu ka tənkuɗau, ka tən kuɗau ka tən kudau kaika maskən gara ii kunu dawi du nən sai ka ciim naa miyau ka ciim na miya dawo gu nən, sukawa lauyu razab nən sai kan ka rəbai miya dawi gu ka tən kuɗi wam ka tən kudi, ka tən kudi ka tənkudi ka maskədu nən sai kan kami ledaci ka pii kunu gaaɗa da kakta bai ka padi ii kunu nən ka mə ɗi kamə ɗi ka mədi ka mədu nən sai kan kampudu kampudu nən to sunu nda ɗauragara aabən kə agwi aarrariwa inde ka dlam dləgwan aarras ii aɗau nən sun ci, ka dlama dləgwan gambaram ii aɗau nən sunu dək dləgwan tawanke aa dəmmu da təfəngara ii kunu aabən kə agwi aarririwa tunu. Dakugu ka damunaa sungu kancu binən ka dəmu ka dlam naa massaci pədək, ka sabɗidu nən kayi du ii jərəɗ ka jidu ii dərəd nən ka dan kampu du kampadu nən ka maɗ agwdi aarrari waci tunu rrab ka vəyi ka bənnyi sunu dama sunu nui ka jidu ii dərəɗ tunu kuma kampi naa atu sai kan kame wande ka bənnu təw ka pudu ii kunu ka tantlidu, ka tantlidu nən kabena bekin poda ci rrab ka pii ka pada nən kabən nda ram, ma tam nən aa tlaatlawən gara sai kame kwayak ci kə massa tunu kampii ii, aɗa akka kampa du ci aɗa akka nən kame mərrak ka pii ii kunu kwayak gu ka pii kunu kwayak gu ka pii kunu kwayak du, mərrak ci inde kma naa aakkə nən sai kame kwayakgu aa tlai bi nən sai kame mərrak gu ka sukuni piiwu wam ii aɗau ka sukunu naa piiwu wan ii aɗau nən, ka məstən kai ka aa tlən gara to nda tonu dək nda dlam wanna naa atu.